Ing'uno ateptop pich chichotok komeleen tepchei atepeet neng'ete nini, matep matepchei atepet no- notok yae chichotok, konu atepeet nyi nekararan, chi- chi- chitaap notok kotepchei ko- konu atepeet ne kararan, kokonu chamiet nekararan. ng'osurio piik konyo nyoko ko- koiis koleech piko, ongetepii kuni ongetepii kuni, amo- among'ete ong'ichikei kuni, kuyo kapolchi kei chepyoset ak poyoot, ko- konyonii poyoot ap kaa yotok koleen, lakochu komaye ne, otepi kuni otepi kuni, ako weri, tepi inyee atepe ng'ung kiro nekocham nikicham itepche kenyiusyi nee lakwani, ko ng'uno kochamyet notok neki ki kararan chamyet eng' kalenjin, eng' eng' keiyo, ko kararan chomyet ing keiyo amu mi- mi piik che cheechen che kere koong' lakok, ng'uno lakok ng'o tuyo lakok sokouu nekale, komamii kararindo, ako chito ap kalenjin koleen kityong'an, weri, kalyain kii, weri kalyain kii, kong'ipiro chito nekere chii koong', ko poyat ap kaatak, iro chito nekere chii koong, ko chepyoset ap koyatak, koleech otuye lakoo chu oeku ageng'e, mopestosi amak nee so polchinikei, ko ng'uno kokonu kororindo chicho, ko chito ne kararan kora ko piik ap kokwet. Ng'oro opolchinikei, kopwa piik ap kokwet koleech, werichu kei, ka koyainei kii, otepii kuni otepii kuni, kopwa piik kei pa kokwet anyun ko ngalalchi koleech, leiye makitepche kuni, makiyae kuni, makiyae kuni, ara ochamye, kechamsot. eng' kalenjin kunotok, karkarindoop kalenjin ko kararan piik ap kokwet ako kararan poiyot ap kopa ko, kukoit nekisiche lakoo chu, kochaamyo lakochu, ko kiit nekararan eng' kalenjin ko unotok, ing' keiyo, koki ing' keiyo, koki ng'oko- ko- ko uuskei werit netupcho ak werit netupcho, konyo kopwa piik ap kokwet nyo ko chamyo, amu makomii sikiik sikiik is, konyokochomyo kokaskei iit, kowe lakok ap koyatok, ko ki- kitinyei chamyet akipitu king'osirto papait, ko- komach kong'ech kei, ko mii aiendet, kinyochini kei kaat akai, kinyochini kei kaat, ng'e nyokeng'alalchi keleech onyo onyo kaat, konyoe kaat, ko ing'en ile ki tukuk chi chamsot keny sineityo nyokotil kei katikati komakararan, meleen kele m ara kiyaach picho, kimokoyaach, piik ap kutit komeleen apere kitinyei ng'al cheyachen, chepo kalenjin, cheiikikere koong' lakwa akoi koeek chii, kekeer koong' chepyoso akoi koeek chi, kekeer koong' lakwa ne mining ak neoo akoi koeek pich. Ko ng'uno kokarar mi keret ap kong eng' piik ap kalenjin chekelen ach etan kiyo, olo kiyo, kenyochini kaat cho tokol, amu kikonyo nyoeet ap kaat nepo mungu, kenyoe kaat eng' olatokol, keleeni onyochikei kaat. ng'omekas nyoet ap kaat ileen pata ng'oo. mopoto chii, inyekei amu kakele kesoom nyoeet ap kaat kele nyoiweech kaat kii, nyoiweet kaat kii, kotekas, ara ng'uno eng kutit nyo achek kechome tukun che ucho, kile kimwae ngo kito ako ilechi ooh nyoiwo kaat amu kaleel ni, kaleel ni, korko kororindo ap kalenjin ko kiy ne unotok, mamii ake neketesee, chokotoch kakole nyoiwo kaat kokakomwa kunotok, ako kalenjin kokakomwaa kole ikararan inye, iya inye, komaketuiyo keleech ochamye oeku akeng'e amu ng'ayait no kokayait eng oor ne, ketepe anyun kele kole kauuni kilecho ak kole, kesome nyoeet ap kaat akoi koeek akeng'e lakoocho, ko ng'uno ng'alek ap kalenjin ko uchotok, chepo keiyo, ambole ii, amoosursoti lakochu, amowecheke pichu, amune so wech kei pichu amu ako ko ii akeng'e ko kapun ano wechoni kowech kei. Onyochikei kaat so eku akeng'e, ko nguno ko tukun che ucho chekemwae eng kalenjin keleen, onyochikei kaat, akoi, okasekei iit eng ng'alyo ne kakimwa, akot ya kikan'gali eng' oleking'alale komii nyoet ap kat kongete, kenyonginikei kaat keleen onyochikei kaat opichu, onyochikei kaat lakachu, ara miis nyoetap kaat kongete, ako mi kongoi kongete, ngeleech chii kongoi kiyo ko kiy nekara anyiny ochei. kelei onyoat osom nyoet ap kaat ko kiy ne anyiny ochei, amu kosam nyoet ap kat <noise> ak ochamie oeku akeng'e, mamii kiy ake tuul ne mwae koleen olo kiyo, taa kisom nyoet ap kaat kokakiyan kiyotok tukul, mamii kiy ake neketese nyoet ap kaat, a mamii kiy ake neketese kongoi, kileen kityongan tukun ko kongoi, kemwa kole tukul ko nyoeet ap kaat, ako mamii ng'olyo ne wendi tapan kokaimwaa chotokaimwaa, kokaieku chito na kang'alal kokaimwa chotok, imwae kityong'on ileen kamwaa kuuni, imwa kuuni, ko kakoeek chotok.